די בעסטע איז ווען מ'מאכט אפ ביי זיך אז מ'ברענגט נישט אריין די ארבעט אינדערהיים. אז איך ארבעט און אפיס למשל פון ניין ביז פינעפע. און אינדערהיים בין איך דא פאר מיינע קינדער. און מ'מאכט ביי זיך א גדר אז כ'גיי נישט אריין טשעקן און מיינע אי מעילס אינדערהיים. און מ'קען אנשטעלן אוטימאטיק ריפליי א אז מ' יעצט איז מען אינדערהיים און מ'איז דא פאר די קינדער, און פאר די משפחה. און נישט פאר די ארבעט.